जींस में छोट जेब होल के ए उद्देश्य होला कि कउनो भी छोट सामान जैसे फुटकर पैसा या छोट चाभी या पेनड्राइव जइसन चीज ओमे धईल जा सके ताकि उ हेर ओहर गिरे ना और समय पड़ले पे तुरंत मिल जाये।